Ko ɗum waawugol, kono fota neɗɗo waɗataa njiddungol e personal happiness kadi, sabu ɗuum woodani semmbugol ɗi njamɗi. So a heɓi fota ngal, ɗuum njogitaa wonde kadi njarɗe, e jammaaji wattan. njogorde e jamii ko njaŋnguɗi ko naatude e jam, so no a waawi ndarugol e ɓamɗe heɓde hokkataaji ɗum.